P' me 'e creatur so chiù felic, erano chiù felici cinquant'anni fa, pecchè comunque, <hesitation> steven abbascio 'e giardini a pazzia, 'a campana, cavallo, 'o Super Santos. Mo stanno semp annanz 'a sti televisioni, stu, stu cellular, a che c' serv stu cellular? Okei 'a digitalizzazione però era meglio 'na vot, pazziavan 'e chiù, capevan che significava fa <hesitation> fa 'e vere amicizie e <hesitation> mo stann semp chius dint 'a sti case, 'e mamme teneno paura <hesitation> e nun s' fidano e ll'ate, <hesitation> prima invece non c'era malizia. E quindi quando non ci sta malizia non ci sta cattiveria e 'e creatur steven tutt quant insiem. Mo fanno 'e differenze, fanno 'e preferenze, 'e mamm stanno semp luntan, pur 'e pat, a ll'ate famiglie. Quindi p' me 'e creature erano chiù felici primm. S'tratt 'e <hesitation> 'e semplicità, c'stev chiù semplicità. Mo <hesitation> è tutto costruito, <hesitation> e non gli diamo possibilità proprio 'e <hesitation> si divertì in modo genuino. Pur dint 'a sti scol è semp accussì. So semp sott 'o controllo d' 'e gruoss e d' 'e prototip, tutt chisticcà ca s' senten bell.